Alura catu la cartin-a dël pais, cerciu le stra ch'a m'servu e si l'ai ël telefono vardu sül sül telefono le cartin-e sül telefono e si m'perdu o mandu agiüt a le persun-e chë trovu për la stra e bon parei